Kotaq ch'ip ki kiwii' k'arwa ru'uum pan kib'iich ja'ar pan ki <hesitation> pan kik'or practicamente ki' k'orwa reh cuando kej ki'b'ichana ja'ar je' je' kotaq señas kib'an ruu' kii